Mi yida mbondi, Mi yida baba ladde ngam di do hulna himbe. mbondi kalludun do soppa himbe nauna ko Kuma Maya. baba ladde bo do nyamda kusel bandu himbe be iye mako pat.